Úh ñí múo tsá áh íh fu chí loh áh joh úh ñi gié tsá ka muo shoi na áh úh ñi gie tzá tsi óh éh kau zá báh láh la shiu gaum bá gie shiu tzá lau gaum úh ñih áh chiu gi. Uh ñi gie tsá muo la shoi nah úh ñi gie tsá íh fu chi zóh tsá úh nih jó muo gá ko úh ni, uh ni baig joh zó tzá úh nih baíg joh zá tóh zái tó peroi joh áh tó peroi joh chiu tsá tó réh jó áh tó ré do joh úh múo tsáh joh bá múo zá ui áh tóh réh joh-joh chiu tsá chaí, chaí ni tó chiu tsá joh áh ni tó de jo chíu áh tó chíu ni tó jóh úh búh tsá ni tóh do joh úh ku laig jóh úh bu tsá ni tóh jó muo ni búh muo laig cóh puo cóh. Joh-joh máh góh ni có úh ni doh jo tó muo cha muoh ku nai jo tó oh aig áh zai múo ku naí muo ñiih tzá muo ku nai de jóh tó áh múo ku naí chai úh ni do, muo nai tá muoh múoh ku nai do jo noh jo tó óh máh áh puo nai laig puo koh do ni ká muo tó ré jóh máh puo có lau púo aú pai jóh tó chai úh ni do. Jó lá oh gié tsáh ká laih áh óh uh ñih áh gie tsá áh ih fu chi lo ká laig tsi laih tá ñin tsáh jóh noh <noise> áh jo zaí uh nih tá púo aig tó zaí joh laig máh gíe tsáh jóh laí fui tsá kuaí áh joh. Áh joh úh ñi gíe tsá loh óh maín yói óh taum gó múo tsá áh shía dá áh lo jóh múo tsáh áh jain áh tiempo áh la, la noh áh la la no jho zá noh ngúi óh áh ngui do joh noh záh búh chá zá aig ngih áh ngih do joh muo tsá ti tzá chiu noh búo la cóh nguih do. Jóh zaí tsá múh eig ni gaíg óh muo ni zaí múh ni gaih doh óh tó chá ñih óh muo gá yá múh do goh óh gi tóh ngi doh óh ngi do joh gi raum chiu jóh main yoi já rain ngui do jo ná óh tóh. Óh ti oh búo chiu noh ngui doh joh múo gá tai chiu noh ngui doh joh tó chaí múh doh lá cóh ngui do joh nuo chiu noh jóh tó shiu jaín, jaín ñá ngui jóh zá muo joh áh ih. Áh ih fu chi lo jóh zá múo óh aú muo ré joh zaí óho cole jo tó cha áh óh cole, óh tóh tsá oh zé chá gaum óho jo tó chá óh ku lain óh tó chá íh maíh óh tó chá ajo joh gá laí mju laú mju úh noh chá gaum óho laig pe óh ba éh gaum tá laig yaí. Yaí óh có yaí ngui jo laig máh gíe tsá la joh. Jo laih máh gíe tsá la joh áh óh áh úh ñi gie tsá áh ih fu chí loh joh gá taig taum aig úh ñih jo kóh gi taum úh ñih áh gie tsá taum áh gie tsá lau tsá. Tsá ti ñih tsio éh caú óh chá ba ló tsá gaúm jóh éh záh go cá lá eig gi óh múo tsá jo zein áin óho zái zá caú íh noi tsáh íh já lain fu laíh óhh múh óh hi óho aih óhh jo óhh pai sa óho no tain múh óho pai jóh óh chaum muo doh óh múo tsáh úh bu tsá múh úh bu tsá íh maig úh bu tsá noh ajo úh buh tsá jó zái tsá múh jó úh búh tsá muj jó tóh chá aí muo jo muo gá yá áh múh doh ni zá óh gá lá áh oh joh já rói tsá íh óho íh zaí zá cau jó gá taí cha aí taí cha aíg áh chai noh cjaí múh do ní saig ni yáh ni gái óh tó chá aí múo. Oh la óh gie tsá jo zaí mu áih múo záh cau zaí joh muo ngi tsá tsá máh tsá tó cha tsá joh maig áh óh cúo tsá gie tsá tsi éh cau óh chá bá loh bá gaum óh áh joh zaí mju zá cau joh gá taig tau aih úh ñih joh có gi tau uh ñi muo tsá có úh nih taum. Uh ni baíg jó áh úh ni baig do joh chi tsá joh múo gá yoi chih tsá do jo raum tsá jo main yoi raum tsá do joh ni náh có au ni gaí. Jó áh aú do jo no jóh úh chaum muo tsá áh úh ni do úh choin tsá <noise> jo úh chaum múo tsá áh úh ni jo muo ni choi áh úh ni do joh úh choin tsá lá ein jóh úh buh tsá úh níh có ñi muo lain pai jóh úh bú tsá jó múo ni bu áh úh ni do jó zaí tsá múh ni gaíg óh tó chá múo chá múo ku naí taum áh múo chá ku naí pai do áh ku naí paih do tó chá tsi áh joh muo fu áh muo chá do jo áh joh main tó chai do jóh máh noh jó tó áh fu do chai tau do jó tó ajo tó íh maig tó muo muoh ku naí tó joh múo nái yáh múh do joh tó áh fu doh jóh muo nain tá fu doh joh no fau, fau, fau, óh gá laig úh nih joh naí zaí uh ni buh zaí bá muo gá laig do joh óh uh ni bu zaí pé úh nih chaum muo. Oh áh jo áh zaí úh ni bu do jo gie tsá mai jo múo gá laig jo gá chía tsáh chaí buh jo-jo chía tsá jain la mui joh chía tsá tó cha aum ká na, áh aum kuo áh ih fu chi lo zaí aum ká nah, aum nah tsi aum yíu éh jóh áh joh caig tsáh jo óh llaig má gie tsá joh tó chá aig chai do jóh gie tsá óh zaí úh ni buh jóh gá taig naí aíh úh ñih jo có aig tai chíu aig úh ñih joh múo tzá úh ñih. Úh ñi áh muo tsá ao áh múo tsá noh ko óho, óh áh óh do joh zá áh zaí óh úh ni tá óh cole, óh muo ngui óh noh laig aí oh nóh tsá óh muo íh fu có óh laig naig cóh óh áh noh tsá muo tsá laig aíh óh kó loh. Joh loh do go zaí chá jó muo naí zá zai loh joh ti cha laig noh pai, laig noh pai óh áh uh ni áh óh zá cai do áh óh zá caí do óh zaí óh zá caí zaí jóh zaí chá loh de jo muo nai ná lo ni zá zaí jó zaí tsá áh naí oh múo ngi de jóh úh chiu tsá áh zaí óh cúo do joh úh chiu tzá áh zaí óh cole múo tsá ré jó zaí tsá áh zaí joh no naih múo ngi do jo áh zaí oh bu ni táh de joh múo íh fu jo muo ni ná ni laig ré kie já la áh óh zaí tsá múh ni gaí jóh tó chá ñíh jóh múo gá yáh áh múh joh jo ti chá ih mai ti shiu tsá ka pái ajo. Jo gi jo tó óh de oh ku chía joh kaig shiu múh úh ni poi, múh uh ni poi zaí jó áh joh do saí jóh úh ni táh óh múh uh ni poi zaí áh kúo áh joh jo tó cha chai tau doh joh tó já lah joh do já la lo doh. Jó muo naig yáh muo gi cóh <noise> jo ni ná oh ni óh koh, koh chá úh kuh joh laíh áh koh do jo chía joh chaí máh shiú chá fuo áh jo áh gie tsá lau tsá gíe gaum ká laig áh jo úh ñi gie tsá áh íh fu chi loh. Joh jíe tsá joh zaí óh zá caí áh óh uh ñi áh múo tsáh áh gie tsá ká laig joh gá tai chiu aig áh úh ni noh áh múo tsá lau maíh koh joh. Ah joh áh úh ñi áh gie tsá jo bá no áh úh ñi gi áh ká chía gi taum zá gi úh ñi, ñíh lau ma oin óho có múo tsá có uh ñih áh zaí úh noh joh lo tsa jaum óho. Oh áh gaum óho do jo raum chiu jóh búo já lá áh joh chein tá áh óho chein já lah lóh já láh éh áh tó jóh zoh gaum óho do óh muo gá ko gaum óh doh. Óh máh noh úh noh jo tó cha óh zé chá gaum óho óh ku lain íh maig, ajo, comino, jo to jo tó shiu tsá ca pái úh bu shiu tsá ca pái noh aum-aum bá gaih óho chía shiu tsá noh taum múh joh gá la yiu shiu áh uh no do jo saí uh no cha gaum óho zaí óh áh oh áh úh ñi áh muo tsá áh óh uh ñi toi na máh. Óh bá muo zííh gui tsá arroz jo áh nai laig áh noh joh taig ñá aig úh ñi jo aig tai ñiu aig úh ñi. Jó múo tsá arroz eig zaí tsá múh chí chá arroz doh tsi bá muo óh zaí tsá múh chí jó có taí koh búo áh arroz joh zaí chá múh chí jóh áh muh chi do joh no <noise> jóh muo náih na arroz ni gá yoih gá chíh cóh go geí gi caum óh éh geih gi chí jó gá tá chai kó íh loh jó muo naí tá chai úh loh joh ní yáh áh múhh chí zaig ni jaíg jo chía áh arroz do joh arroz do joh yíah koh múh chi do ai yía joh ña-ña minuto záh jo main yói áah ña minuto do joh fui já raum óh jo main yoi raum do joh ní náh chá có úh ñih ni gaíg joh áh úh ñi ná máh chíh, chíh có aceite tsi óh noh bú no óh chí có tai zein áh arroz do chaí úh ni do jó muo nai chi do jo fau, jo fau ká gá la choin chiu jo mu. Jo lá aig náh choin do jo úh bu ajo úh bú íh maí úh buh jóh uh bu no có puo cha tau joh chia jo ni náh múo gá la choin arroz do jó buo nó laig aceite óh jo chih shiu aceite tsi óh jo noh jo gá chía óh chai do jo bá no aaium arroz yíu jó laig yiu joh chía múh jóh chía shiu aum bá jaig joh bá no ain gi arroz ta. Jó jaig ajo có ih main chiá bú no gaí áh go, go buo no za arroz tá jo náh tó perejil óh cúo sabor jóh buo no arroz yiu gi óh tó óh zé taí cha tau jó óh cuo sabor jo la óh muo tsá arroz tsi óh éh he cau óh chá laig báh tóh cha gaum bá no áh laig arroz ta gaum jo pe. Ká lau múh noh <noise> joh múo tsá arroz ni caig gaum tau ni tá tau chaí do jo-jo shía gi sabor ni cúo jo áh jo muo tsá óh báh máh gi tsá naum oh gi taig náh ñiu haig úh ñih joh múo tsá noh fideo jo-jo noh.